په ښار کې روان وم، ناڅاپه مې یوه زاړه دیوال ته پام سو چې نیمه خلاصه دروازه ېې لرله. دروازه مې وټکول، یو ډير ښه بوی مې حس کړ، او دننه ورغلم باغ ډېر زرغون ؤ، درختو خبرې کولې، ګلونو سندرې ویلی هلته یو کوشنی حوض ؤ چې اوبه داسی روڼې وی لکه ښیښه یونا څا په یو څیراغ روښانه سو او ترڅنګ یی یو څوک ولاړ وو او ویل یی زه ددی باغ ساتونکی یم